انا اتاكد اني الي اجوفه حقيقي ومو محاكاة لاني اقدر احس بروحي ويعني اني <hesitation> في يعني مكان انا موجودة فيه ولاني يعني اقدر اجوف والمس كل شي قدامي